ايه <hesitation> مع ال <hesitation> العلم المتقدم حاليا والتوك-نولوحيا المتقدمه-الموجوده اعتقد -عادي ان الالات -انعا تقدر تعمل فن <hesitation> زي ما هي-عملت حاجات كتير جدا كانت اساسها من البشر-وهي الي عملت <hesitation> العمل بتاعها